Jadi <noise> alamoi <noise> alapakinam kalo biasa mainialia inauletapa <noise> uletapa tati ulin kalo uletapam niasaloi tanaliat loie tau tauamluninati lahulani jadi inan uletapaam siam hataloutalunam kalo karoro. Kalo ulinam sakarang siam lapaki almanium almanium niasaloi pabrik leimai pokonya kalo mau inian larus malahulan kalumasiaru rajinam laulan paki paki tau hala malatau hamai lacetaki nijadi inam uleta siam kalalaran tauian lalaran suatu amlalan <hesitation> pokonya proses am makasina auharuma putuina ileumalatau amai, iramasin, ihulean i cetak ahulani i pistaka amai lacataki nijadi inanaan uletapa. Sebentar ulinam ulinam bisa ihulatau siam bisa koa yang jelasnya am paki almanium namohuin topoam siam setalu masohi atau laamun bai huoi ulinamon asalohi almaniumanm jadi lua lua tini siam la gunakan mainian yaitu uletapa tati ulin kira kira yg au sapaikan tapasiam.